مثلا اذا اريد اسوي زلطة مالفواكه حسب الفواكه العندي راح اخلي مثلا اطلع موز اثرمها للموزاية مربعات وراح اطلع التفاح همينه مربعات والعرموط همينه مربعات راح افرط رمان همينه ولالنكي وبرتقال همينه اكشرها واقسمها يعني هيجي